آسټرالیا یو څو کلتوري ټولنه ده، چې هلته خلک د فطرت، ساحلونو او ورزشونو سره ډېره مینه لري. د آسټرالیا ورځ، چې د جنورۍپه میاشت کې ده، د هغوی د ملي پیژندنې ورځ ده. د باربیکیو جوړول په استرلیا کی مهم دي.